ا <hesitation> أنا نشتغل <hesitation> خ يوم واحد مثلا فيه عشر ساعات أو اتناشر ساعة وباقي الأيام راحة أفضل من أنه كل يوم عدد قليل من الساعات يعني.